Tëtägusu Argentina Maaporenda <noise> yae supe vae oa sau aratinipe <noise> mopeti eta juripopa pañandepo ova arasape jaereta icapital jaeko Buenos Aires ikorepotireta peso argentino imburivisa añaeva jaeko Javier Milei kua tëtäpe jetayaeko ñavae kaaguasu andes jares i opitavae, Galaxia ñanoivoi pradera <noise> oyekua jokopevi <hesitation> oñemuña ovea jare guakareta